komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í kvöld fjöllum við um eldsvoða í Notre Dame kirkjunni í París reglur um vernd uppljóstrara og múmínbolla sem seldist fyrir næstum eina milljón króna ég heiti og nú verða sagðar

síðdegis á mánudag kviknaði í þaki Notre Dame kirkjunnar í París í Frakklandi og

í ljósum logum klukkutímum saman hæsti turn kirkjunnar hrundi og allt þakið mikill reykur stóð upp úr kirkjunni og fólk óttaðist að hún myndi öll brenna

að bjarga sem flestum verðmætum úr byggingunni

voru eins og margt fólk víða um heim mjög sorgmæddir yfir brunanum er ein stærsta og frægasta kirkja heims og á hverju ári fara milljónir manna og skoða hana hún eitt af kennileitum Parísarborgar ásamt

turninum og öðrum byggingum hún er líka eldgömul byrjað var að byggja hana um ellefu hundruð sextíu og þrjú og það tók næstum tvö hundruð ár að fullklára hana það er ekki alveg vitað af hverju kviknaði í en það gæti tengst viðgerðum á hluta kirkjunnar slökkviliðsmenn náðu tökum á eldinum á endanum og hann var alveg slokknaður

morguninn eftir slökkviliðsmönnum tókst líka að bjarga ýmsum verðmætum úr kirkjunni orgel kirkjunnar og svokallaður

ekki forseti Frakklands

Macron hefur sagt að allt verði gert til þess að endurbyggja kirkjuna eins og hún var Evrópuþingið samþykkti í gær reglur um vernd og öryggi uppljóstrara er sá sem kemur upp um hvers konar hneykslismál eða svik með því að birta upplýsingar um það nýju reglurnar voru samþykktar með miklum meirihluta fimm hundruð níutíu og einn þingmaður greiddi atkvæði með tuttugu og níu voru á móti og þrjátíu og þrír sátu hjá einn þekktasti uppljóstrari heimsins í dag er

þessa dagana hann bíður eftir því að það verði tekin ákvörðun um hvort hann verður sendur til Bandaríkjanna þegar þingmenn Evrópuþingsins ræddu nýju reglurnar var

einmitt nefndur sem einn þeirra sem þyrftu á vernd að halda kona sem keypti finnska fyrir hátt í eina milljón króna er hætt við fjárfestinguna en fregnir af

kaupunum fóru víða um helgina bollar með myndum af íbúum

eru mjög vinsælir meðal annars hér á landi nú nýlega seldist fyrir metfé á uppboði í Finnlandi hann var sleginn á rúmar sex þúsund evrur eða rúmar átta hundruð þúsund íslenskar krónur það sem gerir hann einstakan er að prentunin er eiginlega gölluð þess vegna vakti það mikla athygli

þegar kaupandinn skilaði honum í vikunni vegna galla uppboðið samþykkti kvörtunina og endurgreiddi konunni skoðun starfsmanna þess leiddi í ljós að örmjó sprunga var í haldi

í toppstandi þótt prentið sé gallað nú eru páskarnir handan við hornið og örugglega margir spenntir yfir

myndum úr Stundinni okkar þar sem krakkar skreyttu fyrir páskana og

gleðilega páska hafið það gott og munið að bursta tennurnar eftir